بتعلم طريقة تعامل المنظمة وكلماتهم الخاصة. عشان اظهر اني واحد منهم بجمع كل شيء عن هيكل المنظمة وخططهم واعضائهم المهمين. بحاول اكسب ثقة الأعضاء. خصوصاً اللي عندهم معلومات قيمة والحذر الشديد بكون حذر من هويتي الحقيقية تنكشف وابتعد عن اي موقف يعرضني للخطر